أفظل كتاب جرأته مؤخرًا هو الخيميائي لبابلو كويلو، لأنه يحكي عن رحلة البحث عن الأحلام، وكيف نواجه تحديات الحياة؟ و الكتاب مليان حكم وأفكار تلهمك و تتبع شغفك، و أنصح أي شخص إنه يجرأه لإنه فعلًا يفتح لنا أبواب وآفاق جديدة.